ja tämä on kirkonkylää
niin tämä on kirkonkylää

ja te olette Otto ja ei kun
minä olen Juho
Juhohan
minä olen oikein Johannes kirkonkirjoissa
Johannes Hakulinen ja teidän syntymäaika on
- kahdeksantoista kahdeksankymmentäseitsemän - kymmenennen kuun kahdeskymmenesneljäs päivä
missäs päin tätä - Pihtiputaan pitäjää te olette syntynyt
minä olen syntynyt tuonne sanotaan Sydänmaanpohjaksi siellä syntynyt nythän minä olen viitisenkymmentä vuotta jo ollut täällä kirkolla
niin kertoisitteko te nyt vielä ihan tarkkaan sen sen
sen kaskun
niin sen kummitusjutun tuosta kun minä kuulin että siellä Niemenharjulla kummittelee
joo no voihan minä sen kertoa se se oli semmoinen semmoinen juttu että minä eläinlääkäriä vein Tervajokeen sinä aikana oli majatalot niin Tervajoissa oli majatalo niin tuota se meni Kivijärvelle se kun se - Niinikankaalla ensinnäkin leikkasi kaksi oritta niin se sitten piti siitä kyyditä se sitten ensimmäiseen majataloon tuota Tervajokeen se se siitä kautta meni Kivijärvelle sitten ja sen piti olla huomenaamuna Kivijärvellä ottamassa vastaan elukoita niin se oli pakko viedä sen yön aikana se tämän sydänmaan ylitse sitten pääsi menemään niin minä sitten palasin sieltä se oli - siinä - yhden-kahdentoista välillä yöllä mutta se oli valoisa se yö jo kun se oli keväinen se oli siinä vapunpäiväin aikaan niin se oli valoisaa niin minä katsoin sinne lahdelle kun se hevonen juoksi siinä harjulla tänne kylälle päin niin minä katsoin sinne lahdelle niin se oli se lahti niin semmoisissa rimmissä jo niin minä ajattelin että kyllä se pian menee sulaksi tuo lahti niin se yhtäkkiä puhalsi se hevonen sieraimiinsa ja ja tuota alkoi tepattaa vain vaikka se oli niin kauhean vireä hevonen no eikä - meinannut mennä eteenpäin minä ajattelin että mitäs se nyt kummittelee että ne on kirkonkylän - poikia tullut tyttöjen tuonne Niemenkylään mutta ne pistäytyi tuonne maan alle johonkin piiloon mutta minä samalla huomasin sitten vilkaisin eteenpäin niin sieltä tuli sen se oli niin kuin nainen sillä oli semmoinen valkoinen vaippa päällä ja semmoinen niin kuin sadetakissa on semmoinen hattu oli sitten päässä siinä ja kun minä katsoin sen niin tarkkaan niin sillä oli tähän asti näin ja sitten oli se niin kuin nauhakengät jalassa semmoiset - nauhoilla kiinni niin se tulee tulee vain ihan keskitietä ja se hevonen meni hiljalleen sitten sinne vastaanpäin no se tuli siihen hevosen pään kohdalle niin minä ajattelin että no mutta tuohan nyt on hullu ihminen kun ajattaa päälleen niin minä nykäisin sitä hevosta niin - syrjään se tuli tuohon minun kohdalle ja silloin se tupsahti siihen se hävisi siihen mutta minä ajattelin että no nyt minä näen ensi kerran sen kummituksen ja ne puhuu että sitä ei ole olemassa mutta nyt se tuossa se nyt on minä hyppäsin kärrystä pois ja otin siitä - suitsilenkistä kiinni ja peruutin vähän sitä hevosta vielä - noin jalalla menin ja sitä ihan sileätä kangasta siitä vain niin minä sitä noin jalalla hämmensin ja minä ajattelin että no minä tutkin tuon tarkemmin no minä sitten aikani siinä niin kuin seisoin ja - ja katselin ympärilleni no eihän siinä mitään näkynyt no minä nousin kärryyn ja - lähdin ajamaan eteenpäin niin - silloin samasta paikasta se lähti ja meni noin ojan yli astui sinne toiselle puolelle tietä ja ojaa ja meni siinä oli kaksi petäjää lähellä niin meni niiden petäjien taitse noin ja tuli tielle niin kuin ihminen aina ja - lähti menemään Niemenkylään päin sitä tietä myöten ja katsoi noin vielä - jäljelleen sitten niin kuin aina minä varsin katsoin sitten sieltä kärrystä kun hevonen käveli sitten niin minä katsoin kanssa niin kauan kuin kumpikin mentiin mutkan taakse että ei enää - nähty toisiamme joo semmoinen se oli
olettekos te kuullut että muut olisi nähnyt siellä kummituksia
en minä ole sitä kuullut että tuota mutta ne puhuvat että - sitten jälkeenpäin yksi Kolehmainen sen on yksi Vertti Kolehmainen Kolehmaisen olisi pitänyt niin tuota se kummitus niin sitä Kolehmaista se on pimeällä ajanut se Kolehmainen pyörällä muka niin se oli tuota pitänyt kulkea noin edestakaisin sen Kolehmaisen ympäri kiertäen noin ja aina mennä eteen ja - se oli Kumpulassa työnjohtajana se Kolehmainen niin se oli ollut ihan läkähtymäisillään kun se oli tullut Kumpulaan se oli pelännyt niin no sitten kirkkoherra Jaakkola se oli sitten mennyt sinne harjulle ja se oli mennyt vahtiin yöllä sitä sitten että jos sen hänkin näkisi niin hän siunaisi sen paikan että - jos se oli jokin semmoinen erityinen tapaus siellä että tuota mutta ei se ollut Jaakkola sitä sitten nähnyt kai se oli sitten toisina öinä mennyt sinne mutta ei se ollut sitä Jaakkola tavannut kai sitten en minä tiedä sitten että onko se käynyt sitten - muuta kertaa kun sen yhden kerran Jaakkola siellä sitä Kolehmaista ne puhuvat että se olisi pitänyt sen nähdä sitten yksi kasku siinä on sitten mutta se on vanha kasku mutta se voi olla siellä kanssa viisi kuusikymmentä vuotta vanha - kun tuota nuo kotka- ja varikselaiset ne on tullut pimeässä yössä niin ne on tulleet nuotalta tuolta Kolimalta ja ne on sitten lähteneet nousemaan kotiinsa sitä mäkeä ylös siitä kun kulki viistoon noin tie niin ne on sitä tietä myötä tulleet kotiinsa päin niin se on rinnalla pitänyt kulkea semmoinen ja se on pitänyt semmoista - jytkettä - sitten vain siinä rinnalla se on niin kuin oikein olisi jollakin jyskyttänyt niin ne oli vain sanoneet niin että kun jytkytä mitä jytkytät mutta eteenpäin tässä on heidänkin mentävä että joo on semmoista että onko se nyt sitten ollut se sama ei sitä tiedä se on voinut jokin muu ei ne ollut nähnyt mitään mutta semmoinen jytke vain kuulunut heti kun ne oli lähtenyt rannasta tulemaan niin sinne harjulle asti niin se on kulkenut siellä muka siellä rinnalla että onko siinä sitten että - onko se nyt se sama ollut ei sitä tohdi sanoa kun ei - ei siellä ole mitään näkynyt
ei muualla päin täällä ole sattunut että olisitte nähnyt tuommoista kummitusta
en minä en minä ainakaan ole nähnyt kyllä niitä kyllä kai niitä semmoisia - kahvipuheita on ollut mutta en minä ole en minä semmoisia kerro tuota joista minä en ole tietoinen tuota joo
pelkäättekös te muuten yleensä pimeässä
en - minua ei pelota pimeässä se oli ihan yhdellä kertaa - niin minua ei pelota pimeässäkään yhtään kun minä - olen ikäni ollut niin vapaa olija että minä en ole pelännyt milloinkaan mitään joo ei ei kyllä minä vapaasti tohdin lähteä mihin vain vieläkin vaikka olen vanha joo
kuulittekos te semmoisista silmänkääntäjistä joita ennen oli ollut
no niitähän oli ennen markkinoilla - täälläkin niin ne sanoi niitä silmänkääntäjiä mutta kun minä en ollut niiden kanssa milloinkaan minkäänlaisissa tekemisissä niin minä en niitä semmoisia voi mennä puhumaan puhuihan ne täällä markkina-aikana ennen aikaan olleen niitä semmoisia mutta en minä en minä niistä
entäs semmoisista riskeistä miehistä joita täällä Pihtiputaan puolessa
no onhan niitä riskejä miehiä ollut sitten paljonkin täällä yksi Antti Ruuska tuolla Löyttylässä tuolla Sydänmaanpohjalla niin se oli se oli semmoinen mies että minä olin pahainen poikanen minä muistan sitä niin sillä oli kauheat jos minullakin on isot mutta sillä oli melkein niin kuin kaksi minun -- kämmentä niin suuret kädetkin niin - Kangasaho - Kangasahon tuo Kangasjärven kanavaa kaivoi olivat kaivanut niin siellä oli sitten ollut oikein suuri kivi vierinyt sinne kanavaan niin sitä oli viisi kuusi miestä koettanut sitä kiveä sieltä kanavasta pois niin se oli se Antti sanonut että menkääpäs pois kaikki tuota hänkin koettelee eikö tuo kivi lähde tuolta - se oli yksinään työntänyt sen sinne penkalle sen kiven ja se kuului olevan suuri ja se kuului olevan siellä penkalla ja se kuului olevan Antti Ruuskan kivi joo ja onhan niitä ollut niitä riskejä miehiä paljonkin mutta mikäs ne kaikki muistaa sitten nyt
olettekos te niistä Herrasista kuullut
olen kyllä minä minä olen Herraset tuntenutkin joo Otto ja Ellu ja sitten taas Jussi mutta ne oli toisen veljen poikia se Jussi jo mutta riski mieshän se oli sekin se Ottohan oli semmoinen mies että se oli kauhean suuri mies kun se meni tuota minä olin Alvekylässä hoitopoikana silloin niin se lähti Amerikkaan kun oli se tsaarivallan aika ja se tuota lähti - kaikoon Amerikkaan -- tsaarivallan palvelusta ja tuota sen sitten emäntä kuoli täällä ja ne kai sitten tiedotti ja se tuli sitten muka sitten siihen - perinnönjakoon ja tuota selvittelemään niitä - sitä pesäänsä siellä niin ne roppasi sitten - sen Oton kiinni ja veivät Vaasan pataljoonaan sen palvelemaan ne oli vienyt - Vaasan pataljoonaan niin - se ei ollut tuota ei ollut ollutkaan semmoisia kamppeita ollenkaan siellä armeijassa entisiä kamppeita ne oli pitänyt teettää Otolle kaikki kamppeet kengistä lähtien ja puvusta lähtien niin kaikki tietenkin uudestaan se oli niin kauhea mies se oli sitten hyvin tummanoloinen mies siis niin se oli se oli mahdottoman riski mies niin niin sitten se se kun tuli sieltä armeijasta sitten kun se pääsi - armeijan palveluksesta niin se vähän aikaa asui tuolla Herralassa Alvekylässä sitten ja sitten se muutti Haapajärvelle niin ne oli sitten kun se oli - kuului jo monessa pitäjässä se Herranen että tuota minkälainen mies niin kuin Haapajärvelläkin sitten kun siellä oli ne Haka-Reetit ja Savimäen Jaani mikähän se oli sukuisin minä häntä muista mutta Savimäen Jaaniksi ne sanoi sitä ne oli kauhean riskejä miehiä niin ne oli sanonut niin että nyt tulee Putaalta riski mies mutta saa koetella voimiaan heti kun tulee --- sinne Haapajärven kirkolle se Haapajärven kirkolta osti talon ja muutti sinne niin se oli sitten ottanut sen talon sillä lailla että siinä oli makasiinivelkaa ollut siinä talossa paljon niin se oli ottanut se Otto ne velatkin kaikki siinä kaupassa sitten vastaan sitten se oli sitten syksyllä ensi kerran kun se oli puineet viljojaan niin se oli sitten vienyt kun oli ne oli ottanut makasiiniin niitä velkaviljoja niin se oli vienyt sitten kauhean suuria säkkejä sitten se oli lyhentänyt sitä velkaa niin se oli ottanut toisen säkin toiseen käteensä ja toisen säkin toiseen käteensä ja ollut kaikki jyviä täynnä se oli noussut - korkeita rappusia niin siinä oli ollut ne riskit miehet sitten siellä ylhäällä niin se oli tuumannut minä vien tuossa - että minä kannan putaalaistyylillä noita säkkejä että kyllä ne oli katsonut pitkään siihen eikä ne ollut puhunut sen koommin voimistaan mitään sitten se oli sitten siinä oli ollut toinen tapaus se oli kulkenut kaupalla sitten siellä kylällä se on sitten täällä Ylipäässä se on se talo kyllä minä tiedän sen talon se oli tullut sieltä kaupalta niin sillä oli ollut jauhosäkki jauhosäkki - kummassakin kainalossa sillä oli ollut kai jauhosäkit ja ja tuota suuri sokeritoppa vielä ollut sitten niin sormikoukussa sitten vielä kun se oli - tuolla lailla ne oli siellä tullut yksi isäntä sitten vastaan siellä puolivälissä niin sitä niin se oli sanonut että jopa Herranen on ottanut kauhean taakan kantaakseen se oli vain tuumannut että joo että kyllä ne vain siinä näkyy menevän se oli se isäntä sitten ollut niin utelias että se oli meinannut Herrasta väsyttää että hän - puhuttaa sitä että tokko se laskee niitä maahan Herranen ei ollut ollut niinä miehinäkään puhunut vain ja ne oli ollut ne riipit kainalossa puhunut vain isännän kanssa niin isäntä oli viimein lähtenyt kävelemään oli - sanonut että häntä säälitti että kun ei laskenut maahan ollenkaan niitä vaikka puhui hänen kanssaan niin kauan aikaa sitten se oli siihen tehneet siihen Raumanjokeen - siinä on sanotaan Raumanjoeksi sitä joka on tännepäin sinä se joki ja no oli siihen sitten teettäneet siltaa sitten kivisiltaa se oli ollut se Ottokin sitten siellä kai siinä että oliko ne sitä kunnan puolesta sitten korjanneet vai tehneet niin niin oli ollut suuri kauhean suuri särkykivi niin ne oli sitä sitten raahanneet ne miehet sitä kiveä siihen - paikalleen siihen siltaan niin Otto taas mennyt ja sanonut että väistykääpä pois - että - hänkin koettaa tokko tuo kivi tuosta lähtee paremmin liikkeelle se oli mennyt ja - nostanut sen kiven siihen paikoilleen se kuului olevan Herrasenkivi sitten siinä sillassa että minäkään ennen ole vaikka olen kulkenut paljon niin minä en ole katsonut että minkälainen se on se kivi mutta - siinä kuului olevan nimeltään nyt Herrasenkivi sitten se veli se Ellu se oli semmoinen lyhyt mies mutta kauhean vahva mies sitten niin mahdoton se tuli mielisairaaksi se se meni ensinnäkin sinne Haapajärvelle ja sitten tämä Otto meni vasta jälkeenpäin niin se on kanssa siinä Ylipäässä niiden oli lähekkäin ne talot niin se oli sitten siinä oli kaksi renkiä ollut siinä sitten sillä Ellulla siinä niin se oli syöneet näin kesällä niin päivällistä päivällistäköhän ne on - niin ne on tehnyt niin se oli sanonut niille rengeille se oli semmoinen kivakka puhumaan sitten että kun syötte niin menkää ja hakekaa rullakarhi kuului olleen siellä missä asti lie ollut siellä pellon perillä niin hakekaa se karhi sieltä hevosilla pois ne ei ollut ne rengit kun ne oli syönyt niin ne ei ollut ollut niin joutuin lähteneet sinne niin Ellu kävellyt jalan sinne pellolle sinne karhin luokse ja selässä se oli ollut suuri rullakarhi kun se oli tuonne ja paiskannut pihaan sen rullakarhin selästä se oli kumma ollut että miten se semmoisen selkäänsä nosti sitä ne pitää Haapajärvelläkin kummana että miten se sai sen rullakarhin selkään ja mutta se oli se oli semmoinen jo - että se oli jo vähän mielenhäiriössä silloin jo joo kyllä niitä on kyllä ne Herraset oli se kun oli tämä Otto Herralassa niin se oli sanonut kun mitenhän lie jotakin tullut puheeksi niin se oli sanonut että joka Pirttiaholta ja Herralasta koettamaan menee joka luottaa itseensä niin saa tulla tänne ja jos kaatumatta pääsee näistä taloista sivuitse niin saa kävellä meren rantaan asti ihan huoleti ei tarvitse pelätä sitten että vankempaa tulee vastaan kyllä ne oli kauheita miehiä ne Herraset
kuulittekos tuolta Kinnulan puolesta siitä Lassi Urpilaisesta puhuttavan
olen minä kuullut sitä mutta minä en minä voi siitä puhua mitään kyllä minä olen kuullut siitä - puhuttavan mutta - enkä minä muista muuta kuin sen että minä olen kuullut puhuttavan en minä semmoisista joita minä joista minä en ole tietoinen niin joo
no entäs tuo Talviainen se Talvi-Erkki
no se taas se oli rahantekijä sitten tokko siitä on vielä puhuttu
no onhan ne jotakin siitä puhunut mutta mitäs te siitä olette kuullut
no minä en muuta muuta ole kuullut mutta minä olen semmoisen miehen kanssa ollut yksissä joka on tuota sen ollut sen Talviaisen hyvä tuttu niin se se puhui se se on yksi Janne Kananen se on se asui tuolla Sydänmaassa tuolla Sydänmaanpohjalla niin se puhui sitä - Talviaisesta sanoi että kun se oli sitten Heittolasta puhunut niin se oli sanonut se Talviainen että sille Jannelle että meni mene nyt tuonne tuossa oli - Ruukinjoki tuossa tästä pari kilometriä matkaa tuonne Alvekylään päin - Reisjärvelle päin niin mene nyt sen Ruukinjoen tuolle puolelle ensimmäiselle kilometripaalun kohdalle niin mene metsään katsomaan kun häntä tullaan hakemaan tuonne Heittolaan Pyhäjärvelle niin näet että minkälaisella vehkeellä häntä tullaan hakemaan kun oikein komea ori oli ollut ja kaksi semmoiset keesikärryt niin se oli sanonut mutta älä näyttäydy mutta katso sieltä salaa mutta älä näyttäydy että menet sillä ja sillä tunnilla siihen vain ja olet siinä niin kauan kuin tulee Heittolasta hakumies häntä se oli Talviainen tullut siihen justiin siksi kanssa kun se oli se hevosmies tullut niin sanoi Janne että hän meni sinne metsään niin sanoi että Talviainenkin käydä käpsi siihen paalun kohdalle ja sanoi että se justiin kerkesi siihen paalun kohdalle mutta sanoi että heillä ei ollut sillä kertaa varaa puhua enää mitään toisilleen mutta sanoi että hän katsoi vain sanoi että se tuli se hevosmies siihen niiden keesikärryjen kanssa ja sillä hyvällä hevosella ja kääntänyt siihen vain sen hevosen ja Talviainen noussut kärryyn ja se oli vain käsillään antanut sitten merkkiä sitten Jannelle sinne metsään että että ei vain ei hevosmies huomaa mutta se oli vain antanut käsillään niin kuin että nyt hän menee niin tuota se oli se oli silloin viety Heittolaan se Talviainen ja se sillä - se se oli rikastuttanut Heittolan Pyhäjärvellä sitten joka oli ihan kuulu - monessa pitäjässä sitten se Heittola minä olen kyllä käynyt Heittolassa ja olen ollut yötäkin joo se on kyllä mutta se kai on nyt jo pienennetty mutta se kuului olleen semmoisella pohjalla se kuulemma että sitä ei olisi saanut pienentää mutta on ne kuulemma jakanut siitä monta taloa niin se oli silloinkin kun se Janne sanoi että se varmaan silloin - tekivät niin paljon rahaa että tuota se se sai Heittola sitten semmoisen rikkauden päälleen että kyllä se oli vankka talo silloinkin kun minä olin siinä yötä me mentiin tuonne Korpijoki-niminen paikka - joki minä olin Hallalla silloin me mentiin tukinuitatukseen sinne ja me oltiin silloin siinä yötä niin - siinä ei sitten mitä siinä annettiin noin jos kysyi ruokaa ja ja kaikkia semmoista niin - kymmenen penniä se oli vuorokaudesta ei ne sen enempää ottanut - ja kun ne sanoi kerran sen hinnan niin niin tuota ei - ei tinkiminen ei auttanut
olikos se kymmenen penniä siihen senaikaisessa rahassa paljon vai vähän
no se oli vähän vaikka se oli vaikka se oli kultapohjalla oleva raha niin se oli vähän - se kymmenen penniä vielä se sanotaan nyt että kahdesti kun syödään ja kahdesti juodaan kahvit niin kyllä se on vähän vielä joo niin isäntä puhui silloin kun me mentiin niin isäntä sanoi siinä oli sataviisi lypsävää silloin niin isäntä sanoi että kaikkein pienin vähimmän on lypsäviä mitä hänen aikanaan on niin että on tässä ollut sataneljäkymmentä ja sataviisikymmentä lypsävää noin sanoi niin ja hevosia viisitoista hevosta oli sillä kyllä se oli kauheannäköinen talo se oli isäntä muuten halukas näyttelemään kaikki koneet niitä oli jo sinä aikana Heittolassa koneita vaikka mihin lajiin
mitenkäs kaukana se on täältä Pihtiputaalta
Heittola
niin
tästä nyt on Pyhäjärven kirkolle mitä sitä nyt on tuota ja siitä on vielä viisitoista kilometriä sitten - vielä Kiuruvedelle päin menevän maantien varressa joo se on korkealla mäellä se näkyy sitten - kauaksi heti se talo kyllä se oli kyllähän niitä on niitä semmoisia vanhoja kaskuja kun vain muistaa niitä joo
kuulittekos puhuttavan tuosta Sermi-Maijasta mitään
kyllä minä olen kuullut siitäkin mutta minä en voi puhua siitä mitään
eikös siitä ollut lauluja
on on on siitä lauluja mutta - sittehän se Talviainen minä jatkan sitä Talviaisen kohtaa vielä että kun se sieltä Heittolasta oli tullut pois niin se oli mennyt sitten tuonne Vaittilaan Vaittila-niminen paikka tuonne - Pielavedelle päin mennessä on siellä talo niin se oli mennyt sinne Vaittilaan ja - tehnyt siellä rahaa rahaa siellä siinä on semmoinen kaksinkertainen minä muistan sen aittarakennuksen kaksinkertainen aitta siellä ja se oli siellä tehnyt siellä yläkerrassa sitä rahaa yhdelle Eenokki Tiais vainajalle se Eenokki asui tuossa apteekin paikalla ja se oli se Eenokki siellä teettänyt sitä rahaa niin paljon että semmoinen pyyheliina oli ollut niin se oli justiin saanut solmuun sen joka puolelta sitten sen pyyheliinan se ja se oli sitten kun se oli saanut sen pyyheliinan täyteen niin se oli tullut ja ilmoittanut täällä nimismiehelle ja että tuota mennä nyt ottamaan Talviainen siitä kiinni että se on nyt tehnyt siellä niin ja niin paljon rahaa että tuota no itse lähti kaikoon ja se on sillä tiellään ja vei ne rahat mennessään joo ja se - kävi ilmoittamassa vain että se oli niin kademielinen että se ei muille enää sallinut sitä rahaa tekevän no se oli - Talviainen tehnyt kuitenkin siellä sitten sillä aikana kun - ne oli ennen kuin virkakunta tullut niin se oli tehnyt aika paljon sitä rahaa ja sitten ne oli menneet sitä ottamaan sieltä kiinni niin se oli - Ohtolais-vainajaa tuota Ohtolan isäntävainajaa kutsunut yksityisenä että tulla sinne niin hän päästää sinne sisälle mutta ne ei ollut se oli se Ohtolais-vainaja sanonut kun se oli ollut niiden viranomaisten matkassa että eihän hänen käynyt meno että nehän olisi arvannut heti että tuota hän hänelle että hän vääriä rahoja sieltä sai niin se ei ollut mennyt sinne niin - se oli houkutellut niin ne oli sitten epäillyt sitä että - ne ei ollut meinannut uskaltaa sitten viranomaiset mennä ottamaan sitä kiinni sieltä niin se oli pannut ne rahat läjään siihen huoneen lattialle ja pistänyt tulemaan ja sitten siinä oli semmoinen neliskanttinen pikkuinen reikä niin siitä pistänyt kätensä ja sanonut että pankaa nyt hänen kädet kiinni että uskallatte tulla sisään ne oli siinä ollut ne rahat hiilenä palaneet niin siinä oli selvään näkynyt numerot viisisatasia siinä oli ollut ja - se teki niitä paperirahoja vain joo niin niitä oli ollut semmoinen iso läjä sitten kun se oli palanut niin mutta ne oli vielä ollut niin kuorulla että ne oli näkynyt ne numerotkin vielä niistä päällimmäisistä rahoista ja sittenhän ne oli Talviaisen siitä vanginneet mutta tuota ne veivät Talviaisen Siperiaan mutta eihän se pysynyt sielläkään poishan se tuli sieltäkin omia teitä myöten vain joo että mitenhän lie vain päässyt sieltäkin tulemaan - pois se oli tullut vain omilla kyydillään sitten se se oli olikohan se sillä kertaa vai toinen kertakohan se on kun sitten sanotaan tuolla - Pesäkivenkämpäksi tuolla Virkasydänmaalla se tästä tulee jotakin toistakymmentä kilometriä matkaa sinne pirtille niin se on oikein vanhan ajan pirtti siellä niin se oli tehnyt siellä rahaa ja sitten se oli sieltä lähtenyt niin se oli pannut suuria pulloja sitten sinne ja pannut niiden ne oli pakannut niihin pulloihin sitten viisisatasia niin paljon kuin se oli saanut menemään ja sitten korkin kiinni ja mihin lie sinne sitten kätkenyt ne niitä pulloja ja sitten lähtenyt sieltä niin se oli sanonut sitten että - se oli rikas mies joka vain löytää sieltä yhdenkään pullon mutta niin kyllä ne on kun siellä käy - niin vieläkin näkyy niitä jälkiä kun ne on kaikki kuusenjuuren alukset ja kaikki - kuokkien ja kaikkien kanssa ne on väännelleet ja katselleet mutta mikäpä sen tietää on kuka sieltä oli löytänyt vai onko kukaan löytänyt joo kyllä se oli se Talviainen sitten oli Talviaisen renki yksi Muhonen se asui tuolla Ilosjoenkylällä sitten se Muhonen se oli samanlainen turrikka kuin Talviais-vainajakin kauhea parta ja semmoinen paksu miehenjällikkä niin kuin Talviainenkin sitten nehän on Kivijärveltä Talviaisista kotoisin ne niin se se sitten teki niitä sintulantteja sitten akoille joo se se oli sanonut kun oli aina käynyt vähäksi niin se on sanonut että ne on nuo sintulantit taas loppu hyvin vähiin menneet että se kai teki sitten aina uusia se teki kovaa rahaa mutta Talviainen ei ollut tehnyt kovaa se oli tehnyt paperisia
näittekös te tämän Erkin itse
en minä sitä nähnyt mutta tämän Muhosen minä aina mutta se kuului olleen justiin se Erkki niin - samantyylinen ihan ja samanlainen kuin tämä Muhonen kyllä tämän Muhosen kanssahan minä olin ihan kyllä minä sen olin tunsin ihan täydelleen en minä - sitä Talviaista sitä Erkki - Talviaista niin en minä sitä ole nähnyt mutta kyllä minä olen ollut jo sinä aikana ihan semmoinen pojantorvelo kun se kulki täällä ja teki sitä rahaa sanotaan nyt että siitä voi olla siinä - seitsemänkymmentä vuotta aikaa että minä olin siinä voi olla kuuden seitsemän vuoden vanha niinä aikoina
onkos teillä siitä Pirunsaaresta minkäänlaisia juttuja joka on siinä teidän rannalla
no se niin joka on tuolla
niin
Alvejärvessä kyllähän minä siitäkin tiedän mutta se on niin se on semmoinen juttu se - juttu että siinä siinä olisi niin paljon selittämistä ja sitten tuota sitten kun siellä on semmoinen että se loukkaisi - että vähäsen sukulaisia mutta en tiedä
ei näitä kukaan kuuntele kyllä te voitte ihan reilusti kertoa jos teillä on joku juttu se olisi
joo
mukava kuulla siitä
se oli tuota siellä asui yksi Paananen siellä saaressa se muutti sitten se Paananen tuohon Variskylälle siinä missä on tuo Simotaalin Johanestaalin paja remonttipaja tuossa niin se siinä siihen muutti sitten se Paananen se oli poliisi vielä mutta se sitten vasta pääsi poliisiksi kun se muutti tänne sieltä saaresta niin se siellä se sitä ennen siellä kummitteli siellä saaressa semmoinen se oli vain tyttö mutta se oli muka piru piti olla mutta se tyttö oli sillan alla ja se sieltä kummitteli ja sitä kulkivat katselemassa ja -- että - nyt siellä on piru mutta eihän se ollut sehän oli oikea ihminen siellä mutta se sieltä kummitteli vain sieltä sillan alta ja sitten se Paananen otti sen tuota oli ottanut sen saaren ja ja tuota ne - sitten - menneet sinne asumaan ja sitten tuota se Paananen oli mutta kun minä en muista sen kaveria nyt enää että mikä se oli sen kaverin nimi vaikka minun minä olen muistanut mutta minä en muista niin siinä oli sitten tuota sinä aikana kulki niin kulkenut niitä venäläisiä kauppiaita jotka laukkua kantoi ja laatikoissa --- pitivät semmoista - että ne oli - semmoisia - laatikoita oli vain ja niillä kantoivat selässään tavaraa se oli semmoinen kulkukauppias mutta se oli venäläinen ja se oli - lähtenyt sitten täältä kylältä menemään ja mennyt sinne saareen ja sitten siitä saaresta lähtenyt että hän menee Selänrannalle poikki ja niiden olisi pitänyt sitten kai jäljistä sen Paanas-vainajan ja - sen mikä se oli - kyllä sillä oli niin kumma nimi sillä toisella sen kaverilla ne on sitten siellä yhteen pikku saareen sinne Kurkilahden edustalle niin ne on sitten ottanut päivät pois siltä kauppiaalta ja ja tuota jakaneet sitten ne omaisuudet mitä sillä oli ollut ja ja ja tuota sitten ne oli upottanut sen järveen avannosta kai ja tehneet vitsasta semmoiset raksit ja panneet painot sitten ja - upottivat sinne - saaren sivuun sinne järveen ja mutta se on kuitenkin sitten minä en tiedä mistä se on tullut ilmi sitten että ne on - sen tehnyt ja ne on sitten kuitenkin sen naarannut sieltä pois sen ruumiin ja ja tuota minä en tiedä - minä en muista sitten joutuiko se tämä Paananen sitten siitä kärsimään minä olin semmoinen pojankossikka minä muistan kun ne puhuvat sitä joo ja siitähän ne sitten sanovat että se Paanasen emäntä olisi pitänyt tulla sitten mielisairaaksi se oli sitten kauhean mielisairas ja se puhui huusi niin kummia aina se se tuota se rouva että ja siitä taposta puhui aina vain ja semmoista mikä hänen sitten - tiennyt mitä se on semmoinen että ei kai se Paananen elä eikä sen enää muuta kuin toinen poika ja tyttö kai se elää että minä en tohdi sitten mennä sanomaan että tuota varmaan että miten se sitten on sitten kai se on saanut sen Pirusaaren nimen siitä kun se tyttö kummitteli siellä sitten mutta ei se - se oli - oikein elävä ihminen siellä vain joka kummitteli se on Vuosaari oikea nimeltään mutta ne sitten panneet sen Pirusaareksi kun se tyttö siellä kummitteli
olettekos te kova metsämies ollut
en minä enää ole kyllä minä ennen metsästin mutta en minä enää ole - metsästänyt moneen kymmeneen vuoteen sitten kun minä yhtiöiden palvelukseen jouduin niin sitten täytyi jo lakkauttaa - se metsästäminen mutta siihen astihan minä metsästelin aika lailla mutta en minä muuta kuin lintuja ja oravaa ja semmoista jänistä vain ja
oletteko ilvestä milloinkaan tappanut
ei en en
sehän tuo teidän velimies oli ampunut ilveksiäkin
en minä tiedä onko se niin miksi ei se ole voinut ampua mutta -- hirviä kai se on ampunut se on kirveelläkin tappanut hirven
vai niin
joo puhuiko se sitä
eipäs se puhunut sitä
se on semmoinen tapaus se - kirveellä tappaminen sen hirven kun tuota ne olivat se oli renkinä yhdessä Haapamäki-nimisessä talossa tuolla Sydänmaanpohjalla niin se oli sitten yksi Hyvönen Ville Hyvönen sen kanssa sitten keväällä - kovan hangen aikana niin ne oli ollut halonhakkuussa kun keväällä sinä sinä aikana oli - hakkuutti talot halkoja niin tuota ne oli olleet siellä hakkaamassa halkoja ja siellä metsässä sitten ja se oli jo niin mikähän lie ollut kolmen neljän kilometrin päässä talosta se oli se sitten ne oli hakanneet niin alkanut kuulua semmoinen koirien elämä sitten kovasti ja ne oli ruvennut kuulostamaan sitten että kun ne oli tuntenut että se - se ne ajaa hirveä ne koirat ja ne oli herännyt hiljaa sitten ja se olikin tullut se hirvi sitten ihan niitä kohti sitten ja koirat ollut perässä ja kaksi koiraa ja ne oli sitten toinen - ne oli kiekkunut edessä ja ne oli ollut kupeella ja milloin jäljessä ja ja kauhean kova hanki ollut ja sitten paljon vahvasti vielä lunta että se oli meinannut hirveäkin kannattaa mutta ei kantanut kuitenkaan mutta miehen kannatti reilusti niin se oli tullut se hirvi ihan niiden rantteelle niin ja se oli ollut niin väsyneet väsynyt jo se hirvi ja ne ajomiehetkin ei ollut ollut kaukana enää niin niin se oli sanonut tämä Kangasahon vanha sille kaverille että hän lähtee ja lyö kirveellä tuota hirveä että kun se on noin väsyneen näköinen mutta se oli se kaveri sanonut sille että älä mene että tuota se on semmoinen vaikka se on kuinka väsynyt niin se on sillä on notkea etujalka että se voi lyödä sinua etujalallaan että - voit kuolla ennen kuin hirvi no se ei ollut totellut se oli mennyt vain ja juossut sen rinnalle niin se oli lyönyt sen kirveen ristiluista noin sitten sisään tänne ihan se oli jäänyt se kirves siihen siltä ja hirvi vain mennä ja kirves ollut siinä ristiluissa mutta se oli mennyt semmoisen vankan näreen alitse ja ollut oksat oikein sakea oksa sitten niin - se oli mennyt siitä niin se oli se ottanut niiden oksiin se kirves ja siitä pyörähtänyt pois se kirves noin no vanha oli lähtenyt ja juossut ja siepannut sen kirveen sitten siitä ja ja se oli ollut niin väsynyt jo se hirvi niin se oli mennyt ja kiertänyt eteenpäin vain ja sieltä lyönyt sitä - vasten otsaa samalla kirveellä taas ja se oli siihen sitten kaatunut se hirvi ja sitten toiset tullut jo ajomiehet siihen sitten jotka oli ajaneita sitten ne oli sitten vanha oli sanonut että siinä on nyt korjatkaa pois että ne oli sitten jakanut ne nylkeneet siinä ja jakaneet lihat sitten ja vaan ei se puhunut sitä
ei se puhunut siitä muistaakseni
- oli oli se en minä kyllä minäkin niinä aikoina -- tsaarinvallan aikana ja siinä aikana niin kun niin eihän niillä ollut kyllähän ne sitten niitä poliisia jo sitten pani niitä metsäpoliisia satuttiinhan mekin jo niiden kanssa tekemisiin mutta en minä ampunut milloinkaan minulla - meitä oli kolme neljä miestä yhdessä parvessa mutta kyllä ne toiset ampui mutta sitten siellä jos tarvitsi nylkeä ja sillä lailla niin oli apuna
olisiko teillä joku semmoinen jännä metsästysjuttu - jonka itse olette kokenut
en minä ei minulla ole semmoisia minä semmoisia ---- jännejuttuja ollenkaan muuta kuin mitä nyt lintuja vain ja ja semmoisia jäniksiä ja sillä lailla mutta ei minulla muuta - muuta kuin - siinä minä olin sinä hirven ajossa mutta en en minä - milloinkaan ampunut kyllä ne toiset ampui
no mikä on paras tuommoinen lintusaalis minkä olette saanut
no en minä - niitä ei kuitenkaan jos niitä pari kolme ja yhden - metson ja teeren ja sillä lailla - aina kerrassaan sain
milläs pyydyksellä te yleensä pyysitte
pyssyllä vain haulikolla vain ja oli minulla sitten minulla oli sinä aikana ihan ensinnäkin minulla oli semmoinen semmoinen vanhan ajan luotipyssy ja ja mutta se oli hyvä kyllä mutta sitten minä sen vaihdoin ja semmoiseen haulikkoon sitten sen luotipyssyn - sillä kai ne - semmoisilla luotipyssyillä kun minullakin oli ne luotipyssyt niin niin tappoivat paljon hirviäkin joo
minkäsniminen tämmöinen luotipyssy oikein oli sitten
sitä sanottiin vain rihlakoksi joo se valettiin vain oli vormut vain jolla valettiin siihen - kuulat tuota suusta ladottiin vain nalli sitten oli pistettiin siihen nallipiikkiin vain ja vedettiin päälle ja sitten iskettiin sillä
eikös siinä ollut semmoiset vehkeet joissa näitä ampumatarvikkeita
joo minulla on vieläkin tuolla yksi ruutisarvi semmoinen on tuolla missähän lienee aika iso oli siinä oli kaikki siinä oli - sitten oli semmoiset nahkasta semmoinen pussi ja - siinä oli sitten suussa semmoinen puutolppa ja - siinä oli reikä josta se sitten kallistettiin niin se tuli siitä luoti pois ja sitten oli taas - nallisarvi erittäin ja ruutisarvi erittäin ja tappurapussi erittäin tappurat piti kääriä sitten rassiin ja sillä painaa ruuvit ensinnäkin kaikki että ne meni alas sitten vasta luoti painettiin joo
ei teille milloinkaan sattunut niin että olisi ollut sitkeässä henki kun ammutte lintua
ei minulle - kyllä se putosi aina alas että se ei - ja silloin kun mennään se nyt toisinaan kun kaukaa ampui niin menihän se sivuunkin mutta joo kyllä kyllä niitä oli hyviä metsämiehiä sitten yksi Matti Tikkanen oli se oli sitten ihan ammattimetsästäjä ja se oli sitten hyvä ampumaan rihlakolla se kun kulki keväällä metsonsoitimessa niin sehän toi metsoja - kantokuorma aina aamusella sillä oli kun se tuli ja rihlapyssyllä vain joo kyllä niitä oli hyviä hyviä tuota metsämiehiä - rihlakolla ampumaan parempia paljon kuin minä en - en minä itseäni kehu
no olihan teillä koira aina
oli koirakin aina sen sen talon koira missä olin oli koira minä olin renkinäkin niin sitten koirat tutustui oikein niin ne oli aina matkassa sitten joo
onko jäänyt joku semmoinen erikoisen hyvä koira teidän mieleen
no no on tuota mutta se ei ollut sekään minun - koira se oli - sen talon koira joka jossa minä oli niin kuin olemassa muuten vain minä olin siinä ruokamies siinä talossa vain ja se oli - Liittoudella Vanhatalo niin siinä oli semmoinen koira että - se haukkui kaikki mitä metsässä oli ajoi hirvet ja kaikki se oli hyvä koira joo se oli se talon vanhin poika niin se oli melkein metsän päällä aina joo sen kanssahan me paljon metsästettiin
oletteko tuosta Pihtiputaan nimestä kuullut mistä tämä nimi on tämmöinen
no olen minä kuullut siitäkin mutta ne sanovat että se on se siitä saanut että ennen - aikaan niin maailman aikaa että ne on metsästäneet aikoinaan ja sitten tuota - ne on noussut puihin viemään teerenkuvia muka ja sitten niiltä on pudonnut joitakin semmoisia pihtejä siellä kun ne on ne on niitä kai asettaneet muka sinne koivun oksiin ja mihinkähän lienevät koivuihin asettaneet niin se on sitten pitänyt sanoa kun että tuota kun siltä on pudonnut siltä joka on siellä puissa ollut niin ne pihdit niin - se on sanonut niin että -- pihdit putosi että että tuota toiselle että anna antaa ne pois nyt tänne ne olisi puhuneet että se siitä on sitten lähtenyt vain että se on siitä käännetty sitten Pihtipudas mutta oli en minä sitten tiedä onko siinä kuinka paljon perää - siinä asiassa mutta ennen maailman aikaan kyllä kai siitä lie kauan aikaa
entäs tuosta Viitasaaren nimestä oletteko siitä kuullut juttuja
siitäkin minä olen kuullut mutta minä en minä en - kerro siitä kun minä en ole niistä - oikein selvillä - kyllä minä olen jotakin kuullut siitäkin mutta en minä sitä kerro

mitenkäs tuosta Vihta-Paavosta sehän oli ollut joku semmoinen runoseppä oletteko siitä kuullut
niin se on ollut sekin mutta siitäkään minä en pysty kertomaan mitään siitä kyllä minä kuullut olen siitäkin puhuttavan mutta en minä - minä kun en siitä ole ole selvillä niin minä en semmoisia
missäs päin täällä se oli asunut oletteko siitä
sekö Vihta-Paavo
niin
minä en ole varma että onko se onko se asunut tässäkin tässä kylällä vai onko se ollut Alveselän takana mutta jotakin minä olen siitä kuullut mutta en minä minä en siitä voi puhua mitään

muistattekos noita laukkuryssiä vielä nimeltä mainita
kyllä minä muistan niitä yksi - Mikko Lintunen oli Venäjältä se oli se oli Pietarista -- kotoisin tuota se oli semmoinen että se se kantoi niitä semmoista laukkua joka oli että se laatikoissa oli vain että niitä oli paljon päällekkäin ja se sitten yksi Jalkanen mutta se oli taas Juho Jalkanen se oli Pietarista - kolmekymmentä kilometriä Pietarin takapuolelta se sanoi olevansa oikein riski mies että se - se ajoi hevosilla se - sehän osti hevosiakin ja vei Venäjälle että se Jalkanen sitten oli taas tuota mikäs se oli sitten taas se yksi Häyrynen oli sitten taas joka - kantoi - semmoista laukkua nahkalaukkua joo ja kyllä niitä oli paljonkin niitä kun vain muistaisi niiden nimiä niin niitä oli mutta en minäkään nyt heitä niin kaikkia muista
minkäslaista tavaraa näillä oli
niillä oli kaikkia kangastavaraa enimmäkseen ja neuloja nappeja naskaleita niin kuin sinä aikana niitä tarvittiin vain ja ja kaikkia kangastavaraa miesten ja naisten ja - esiliinoja ja - ja huiveja ja kaikkia semmoisia ja semmoista niillä oli kaupan
entäs nämä -
no sitten
rättiläiset sitten
rättiläiset taas niin niitä kulki Viipuristahan niitä kulki ja sieltä Karjalasta niitä kulki paljon mutta minä en muista taas niiden -- tuossa - mitä ihme se olikaan -- joka tuota ja hokmanniahan ne - möi sitten väkijuomana ja ja möivät -- sitten - muutakin väkiaineita sitten salaa mutta ne ei - saanut niitä enää julkisesti myydä mutta salaa myivät ja siellä kuormanpohjalla - kuljettivat niitä ja sieltä sitten - antoivat ihan tutuilleen mutta ei ne sitä kaikille antanut mutta se piti olla jo - vahvasti tuttu jolle ne antoi sitten pullon sieltä kyllä minä muistan kaikki ne - ne kuljetti orehteja ja kaikkia semmoisia sitten sämpylöitä jä semmoisia ne oli semmoisia syötäviä ja rinkeleitä ja ja hokmannia ja kivikuppeja ja kaikkia semmoista tavaraa ne rättiläiset joo
mitenkäs täällä yleensä niihin suhtautui nämä paikkakuntalaiset
kyllä ne kyllä ne - suhtautui - ihan oikein ei siinä mitään ollut kyllä
sitä niiden hommaa - pidettiin niin kuin luvallisena täällä
no - niin ne - kyllä ne oli luvallisia silloin kiertämään mutta sittenhän ne yhden ajan jo nimismiehet niin nehän ja poliisit niin nehän niitä näitä venäläisiä niitä laukkukauppiaita nehän niitä jo - takavarikoi joo sittenhän ne kai rupesi häviämään pois kun ne rupesi niitä takavarikoimaan ja - salaa vielä kulkivat tuolla pitäjien perillä sitten mutta eivät tohtinut tänne tulla enää kirkonkyliin ollenkaan joo niin ne teki mutta rättiläisethän oli ihan vapaasti nehän sai kulkea
minkäslaista tämä kaupanteko muuten oli sitten siinä
kyllä ne ne osti ihmiset ne osti niiltä kaikkia tarpeita ja - ja niitä rinkeleitä ja sämpylöitä ja orehteja ja niitä ne osti ne oli muuten aika - aika hyviä syödäkin ne orehtit ja sämpylät
mitenkäs se maksettiinko siinä vai tehtiinkö semmoista
joo
vaihtokauppaa
joo kyllä ne - rahalla ne maksettiin aina joo ja sitten missä ne olivat yötä niin ne jätti sitten siinä kun niin talonväki sitten aina otti mitähän lie ottanut niin ne sitten - siinä kuittasivat ruuistaan aina ne antoi tavaraa sitten ne ajoi talosta taloon ne rättiläiset reisevillä istuivat vain ja siitä nykivät hevostaan niillä oli sitten semmoiset leveät tuommoiset luiskat -- ja aika pitkät sitten siinä rekien päällä semmoinen lavetti se oli tuommoinen noin liekku ja siinä oli sitten - kivikuppeja ja siellä oli oli siellä posliiniastioita ja semmoisia joo
no mitäs nuo harjaryssät oli sitten
no ne ne oli niitä niitä sanottiin harjaryssäksi jotka niitä -- laatikoita - kantoivat selässään niitä ne sanoi harjaryssiksi sitten niitä joilla oli nahkalaukut oikein isot niin niin tuota ne oli niitä sitten niitä laukkuryssiä Risto Pappinen joka on eihän se hyvin kauan ole vielä kuollutkaan mutta on se jo kuollut parisenkymmentä vuotta mutta sen pojan poikia on vielä tässä kylällä nytkin niin tuota sekin oli niitä Karjalan ryssiä se Pappinen se sitten jäi tänne vain asumaa ja se - kuoli tuolla se lepää hautausmaassa sitten sekin joo
ei se tänne omaa kauppaa perustanut
- oli sillä jo kauppa - sillä pojalla oli mutta ei ei sillä itsellään - no kyllä se myi se Pappinen mutta ei sillä ei se sitä kauppaa - minkäänlaista semmoista - se myi niin sieltä vain sieltä asumuksestaan kuka meni vain - ostamaan sieltä niin se sieltä myi vain siellä sillä oli niitä - vaatetavaraa vain ja kaikkea semmoista mutta ei sillä semmoista erityistä niin kuin nyt - kauppamiehet pitää semmoista ei sillä ollut kun se sieltä vain sieltä myi kaikkea semmoista
- mitäs kaikkia töitä te olette joutunut tekemään kun te olette renkipoikanakin paljon ollut niin
no minä olen tehnyt kaikkia maanviljelystöitä ja ja sitten sitten kun minä - renkipoikana olin mutta sitten kun minä menin otin emännän niin sittenhän minä menin jouduin yhtiöiden palvelukseen minä olin yhtiöillä sitten sitten tuossa Hallalla olin tuossa Niinikankaalla siinä oli minä olin siinä yhden Immosen yksi Immonen oli piirimiehenä minä olin sen aikana siinä jo kolme vuotta ja sitten siihen muuttui yksi Villikka minä olin silloin tukinajopuolella ja metsäpuolella kesät metsiä luettiin sinä aikana yksityisiltä osti yhtiö niin ne luettiin pystyyn puut ja - että minkä - aina itse kunkin talon joka halutti myydä niin se - piti yhtiömiesten lukea sieltä määrätuumaan sitten ja kesät sitten sitä piti - olla metsiä lukemassa ja talvella ajettiin tukkeja ja sitten minä pääsin kun vaihtui piirimies minä pääsin sitten maanviljelyspuolen työnjohtajaksi sitten tuohon se muuttui sitten jo Kymi ja Halla yhdistyi niin minä se oli sitten Kymin liikettä jo kun minä olin siinä sitten siitä sitten siinä olin sitten yhdeksän vuotta kaikkiaan ja siitä muutuin sitten kunnalle taas työjohtajaksi ja kunnalla olin viisi vuotta ja siitä muutin sitten Kutsetille ja olin Kutsetilla kahdeksan vuotta sitten maanviljelyspuolen työjohtajana ja joo sitten minä siitä joudun niin sitten minä olin Karhulassa taas metsäpuolella mutta minä en ollut mikään työnjohtaja minä olin vain leimattiin metsiä ja kesällä ja ja tuota ajettiin ojalinjoja ja harvennettiin metsiä ja semmoista - tehtiin sitten siinä olin kuudetta vuotta Karhulassa
kertoisitteko te siitä työpäivästä mikä oli tuota niin silloin kun te renkipoikana olitte noissa taloissa minkälainen se oli
no se oli että sitä piti viimeistään kuuden aikana aamusella lähteä eikä sitä ennen kahdeksaa saanut rauhoittua ollenkaan kahdeksan ja yhdeksän sitä piti - ja kun minä olin Hallallakin Niinikankaalla niin siinäkin niin piti tuota tehtiin sillä lailla että kuuden aikana piti panna hevonen aisoihin aamusella jo ja eikä sitä ennen kahdeksaa saanut riisua muuta mutta kuin ruokatunniksi ruokatunnin ajat eli jos ruokatuntikin vain meni minuutinkaan yli ja sattui piirimies kotiin niin se - voi tulla ja sanoa että ei niitä ruokatunnin aikana tarvitse hevosia lihottaa kävi se sillä lailla -- siinä oli paljon miehiä siinä oli kaksikymmentäneljä hevosta kun minä menin Niinikankaalle - ensimmäisen kerran ne oli tukinajopuolella muuta kuin neljä hevosta oli pihassa siinä oli joka oli isäntärenki pihassa niin sillä oli kaksi hevosta ja ja tuota piirimiehellä ei ollut minkäänlaista muuta - kulkukujetta kuin hevosilla ja suuri piiri oli niin - se toinen hevonen lepäsi vain ja toisella kun se oli ajossa se tuli kotiin se voi olla muutaman vuorokauden kotona se taas vaihtoi pantiin uusi hevonen eteen kun se lähti ja sitten tukinajopuolella oli sitten loput hevoset siinä oli lopulle parikymmentä hevosta aina tukinajopuolella sitten tuota jos - tukinajossakin kun oltiin niin se kun sitten mittasi mittamiehet kun kävivät mittaamassa aina niin kuukausien päästä sitten yksityinen niin mittasi samalla sitten yhtiön hevosmiesten puut kanssa ja tekivät konttoriin tilin jos ne ei ole jos se oli huonosti ajanut siellä piirimies tuli pian tukinajopaikkaan ja kysyi - siltä mieheltä jolla - jolta oli huono tulos että vaihdetaanko miestä vai hevosta - kummassa on vika että huono on tulos miehiä olisi vaikka olisi - muuttanut joka viikoksi uuden miehen niitä oli tarjolla aina joo sitä piti koettaa sitten ja sitten jos oli tuolla edempänä tukinajossa että ei ollut tässä - lähiseudulla niin se oli tuota lauantai-iltana myöhällä sai tulla kotiin noin kahden viikon päästä - sai tulla mutta ei ennen ja sitten sen yösydämen sai olla rauhassa - huomenna huomenaamuna piti varata kaikki eväät hevoselle ja miehelle ja kello kaksitoista kun tuli että ne kirkosta lähtivät pois niin silloin piti lähteä sinne tukinajopaikkaan jo ajamaan että siellä oli maanantaiaamuna valmiina jo onpahan se sitten pitempi matka eli lyhempi niin - sitten oli mentävä vain sinne
että läpi vuoden oli yhtä kova tahti päällä
joo se oli läpi vuoden sitten ponttuulla sitten uitossa keväällä ja ponttuulla joutui lauttoja viemään tästäkin tuonne neljäkymmentä kilometriä eteenpäin tuota Kolimajärven ja tuolta kolmekymmentä kilometriä kun tuon Muurasjärven - sieltä ihan periltä asti ensinnäkin ne tähän ja tässä sitten tuossa virran alla tekivät aina ponttuita ja sitten yhtiön hevoset ponttuulle ja miehet sinne ja sitten pomo yhtiön pomo joka oli metsäpomoja niin - se oli siellä sitten pomona satoi eli paistoi niin ole siellä vain veneitä sitten vedettiin ponttuulle kun oikein paha ilma tuli ja kaadettiin niitä ja niiden alla koetettiin turvitella sitten hevoset oli siinä ponttuulla taivasalla sitten olipahan minkälainen ilma hyvänsä semmoista se oli ennen aikaan